Sarla mi jonga wuro am minyama, e miya nyamirle min nyama. Gondo ɗon wowai jongande hore am nyamo. Wakkatije ton a nyama nefaka amma wuro maɗa to an jaonganta hore maɗa ko sunni ma fu a soɗai jonga nyama, nyanna himbe maɗa.